No egäl tsirgul uma muna. Suurõl tsirgul suurõq munaq, väikul tsirgul väikuq munaq. Ja tsill'okõsõl tialasõl vai koolibril ummaq väega väikukõsõq munakõsõq. Ja väega suuril, nigu jaanatsirgõl, ummaq perädüsuurõq munaq.